Pïte reta matƚko ïku omoe ipuere vaera oyapƚ jouvaera tembiu jare jaereta ipuere omuña oipƚ erei iküno omoeno jare ipƚräta pƚpe jare jendƚayƚvi jare omuata kirai ndipo omuata jeimbiura jovaiso reta ipuere vaera okaru kua pite jukurai jae omuña jovaiso reta iküpeno